Taá ñayú ja tu fuerzá ka ku'u tu fuerza su a kui sa'a vaoí, kuchi yukú nta, nta yuku koyote, yuku arnica, yuku eucalipto skuisó te kuchi te saá ntaní fuerzá.